أختار أكون سمكة قرش، لأني أحب القوة والسيطرة، خاصة في عالم كبير مثل البحر. القرش دايم له هيبة، حتى الأسماك الكبيرة تحسب له حساب. يمشي في البحر بثقة، وعنده إحساس عالي بالخطر والفرص. غير إن القرش ما يوقف يتحرك، دايم نشيط، وهذا يعكس إني أحب أكون في حالة حركة وتطور دائم. ولو أكون قرش، أجرب أكتشف أعماق البحر، الأماكن اللي الإنسان للحين ما وصلها. وأشوف شلون الحياة ماشية تحت، بعيد عن صخب اليابسة.